Mi va'ina fayande, mi wata marori be manda be kaute urnata nyamdu ha fayande. mi va'ina dow hite be ndiyam dum dolla benda sai nyama.